Aleoko kokoa sakafo mamy raha hoe hatao sakafo maraina satria ny antony a ny mamy mitondra energie kokoa par rapport amin'ny hoe sakafo matsiro na sakafo hafa izany e dia aleoko misafidy ny sakafo mamy